هاي سارة أنا بس حبيت أقول لك إني أفكر نلتقى لغدا اليوم وايش رأيك نروح لمطعم بيتزا؟ <hesitation> أتوقع إنه راح تكون فرصة حلوة نتقابل فيها خبريني إذا يناسبك الوقت.